ସାଧା ଜଲୋ ନା <noise> ବ୍ଲୂଲ ଜଲୋ ସାଧା ଜଲୋ। କାରଣୋ ଏହା ଏକୋ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ଯୋ କାରୀ ଏବଂ ପାଚନୋରୀ ସ୍ଵାଯୋ। ସାଧା ଜଲୋ ସବ ଵେଲେ ଭଲୋ ଵେଲେ ଭଲୋ ଥାଏ ସାଧା ଜଲୋ। କାରଣୋ ଜିଝେରୋ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ଯୋ ମାଈ ମେଂ ଭଲୋ ସାଧା ଜଲୋ କାରଣୋ। <hesitation> ଏହା ଏକୋ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ଯୋ କାରୀ ଏବଂ ପାଚନୋରୀ। ସ୍ଵାଯୋ ସାଧା ଜଲୋ କାରଣୋ ଏହା ଏକୋ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ଯୋ ମୈଂ ଭଲୋ।